<hesitation> Ya akoho zao agnisan'ny vorogna tsara mihintsy satria zao voalohany indrindra akoho zao mangatody de <hesitation> akoho koa <hesitation> magnembagna de <hesitation> akoho koa <hesitation> magnana toetra karaha toetrana vorogna jiaby fogna.